Ty fiarovatena ty biby sasany zao mihaly lavaky i. Lafa mihaly lavaky amizay i, ataony ze hahaomby anazy amy lavaky iny ao, le iny amizay zany lafa miroro i amy hariva na lafa mikapoky, lafa mitsofoky anaty lavaky iny ao. Zay ty fomba.